Stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. stad tpa, chaw tpa, makar tpa, fad tpa, zlam, moktpa, tsarrd tpa, tsamakid tpa chudè tpa, d'mbuk chaw. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. d'mbuk makar. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. d'mbuk fad. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. d'mbuk zlam. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsrrd, tsamakid, chudè, kulla. d'mbuk mokwa. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. d'mbuk tsarrd. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. d'mbuk stamakid. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. d'mbuk chudè. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. dr'mak stad. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. dr'mak kulla. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. dr'mka dubu chaw. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. ɗdr'mka kulkul makar. Staɗ, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. dr'mka d'mbuk fad. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. dr'mka kulkul zlam. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. dr'mka kulkul mokwa. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. dr'mka kulkul tsarrd. staɗ, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. dr'mka kulkul tsamakid. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. dr'mka kulkul chudè. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. dr'mak chaw. staɗ, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. A kulkul kula. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. A kulkul stad. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. A kulkul makar. staɗ, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. A kulkul fad. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. A kulkul zlam. tsad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, stamakid, chudè, kulla. A kulkul mokwa. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. A kulkul tsarrd. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. A kulkul tsamakid. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. A kulkul chudè. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. kulkula. dr'mak makar. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. A kula. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. A kulkul chaè. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. A kulkul makar. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. a kulkul fad. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. a kulkul zlam. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. a kulkul mokwa. Mokwa. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. a kulkul tsarrd. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. a kulkul tsamakid. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. a kukukl chudè. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. dr'mak fad a ghidè stad. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. a kulla. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. a kulkul chaw. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. a kulkul fad. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. A kulkul zlam. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. a kulkul mokwa. stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid.